Omwabayira, thuwithe emiringo isathu eye- eyebindu ebeyeritsumbiraku. Emiringo eyu, hali omunagha, esya malimita ne- nesyanyungu shethu esyabulikyiro. Omunagha thukakyiramunu erikolesyaghu ithukatsumba ebyalya kale ngebihimba, nabandi bakanatsumbiramu ngemboka ngesyasombe esi, emilokonye eyi betu ekyamani nibihimba. Omunagha, ekyikaleka ithwatsumbiramu ngebihimba akahuha akahamba omuliro neryo ebindu bikakoleki ebyo bikahya lhuba. Emalimita, eyu thukakyiramunu eritsumbamuyo mwebyalya ngomutseli, kale ebyalya ebyathuthanzire thuthi bikaka kundi iyo ahisi syayu yikahamba oumuliro betu ebyalya sibirimathiraku kutsibu bikaka. Nesindi syesyanyungu syethu esyabulikyiro, esyuthukasi esyuthakasitsumbaku ebindu byethu ebyabulikyiro ebikanguha because, kundi isyo